Yo anga di tirindi nga da yigandé bé yiga soukhouba ké ndi sombi nia mini sombi ké, maka niéthié niani, yo i na soro, ani sorono ti dji nia tane ina sapé léy anda moy ina bagandi soukara ga makha, ana réy khati, ga makha ana réy ana mini ndi ké nia mini soukhouba ké, sombi ndo khati ndo soukara wala maka niéthié niani yo. Ah iga dabarini mokhobé kénké komi ngara koŋi anda mokhobé tane maka kéŋa <hesitation> o yima ni sokhono ona sokhori ona diouri ona nia dioura ŋa ona niéthié mbéguéyi dioura na nia fouto niéthié ŋa ona nia niéthié ona niéthié kéba gua nia niéthiéŋa kéta ona ké nianiana sombi <hesitation> ona khili sombi nia tane.